Um Saya rasa sukan yang seronok untuk ditonton ni contohnya macam bola sepak sebab Um seronok lah sebab di stadium kan kira tingu ramai-ramai dan buli tingu dengan famili ada sorak-sorakan-sorakan seronok lah untuk ditonton begitu.

Um Ok. Kalau jenis sukan atau senaman kalau macam saya, sa suka macam berjogging begitu kan sebab Um bole kasi keluar peluh Um petang-petang ataupun pagi-pagi boleh Um jogging-jogging. Lagipun di tempat Um apa ni? Sekitar rumah saya kan ada pantai-pantai jadi best- Um jadi seronok lah untuk jogging-jogging gitu.

Um Kalau cuaca di negara kami Um dia Um khatulistiwa lah kadang-kadang dia hujan, hujan berterusan. Kalau panas, panas berterusan begitu jadi Um memang begitu ja lah cuaca yang ada di kami punya negara Um ikut musim-musim yang Um ada macam musim angin begitu.

Kalau macam keberkesan sistem sosial di negara kami ni Um agak baik juga la Um dengan ada nya contohnya macam ada bantuan diberikan atau pun Um melalui belia ada yang Um disediakan Um peruntukan-peruntukan untuk melakukan program khususnya kepada belia.

Um Kalau saya Um kalau berjalan jauh ni saya rasa gembira juga sebab kita boleh tengok pemandangan yang Um baru kan kita boleh rasa Um perjalanan yang Um berbeza daripada kita punya tempat Um tinggal sendiri jadi Um perasaan tu kalau jalan jauh ni agak gembira begitu.

Ujian sekolah untuk Um anak-anak kecil di-di sekolah ni Um memang bagus lah sebab Um itu kan Um dapat didik dorang jadi Um berfikir dengan lebih baik bah jadi kalau ada ujian ni Um mereka dorang ni dapat Um berfikir dengan lebih mendalam lah dengan lebih kritis.

Um Mata pelajaran kegemaran saya di sekolah Um ada dua iaitu Um Matematik dan juga Sejarah kalau Matematik ni saya suka sebab Um seronok mengira Um juga Sejarah yang kita boleh Um belajar balik Um apa tu sejarah-sejarah lama apa yang sudah jadi di kawasan kita apa yang sudah kita apa yang sudah orang yang lama-lama tu jalani jadi kita boleh belajar untuk Um jadi pengajaran.

Um Yang saya suka dengan kawan baik saya kawan baik saya ni dia memang suka kalau saya ada masalahkah apa-apalah kalau saya rasa macam saya rindu mama saya kan saya akan bagitau dia dia akan tenangkan saya dan kalau saya macam ada masalah kewangan kah dia tolong saya bayar duluan apa yang perlu begitu jadi [Um]itu lah yang suka tentang saya punya kawan baik sebab[Um] kawan baik saya ni memang jenis yang baik hati.

Um Senang jugalah sebab Um kalau saya lihat kalau-kalau saya tingu di tempat saya Um adanya macam yang Um apa ni Um Amanah Ikhtiar Malaysia tu durang datang di si- durang datang, durang buat di kampung Um durang bagi modal untuk orang-orang ni melakukan Um mula untuk berniaga, berbusiness jadi agak mudahlah untuk orang-orang kampung ni memulakan perniagaan.

Mungkin kalau cabaran ni dari segi Um pembeli lah maksudnya kalau di tempat kami ni kan Um luar bandar jadi pembeli ni dia agak kuranglah sebab ekonomi tidak begitu stabil kan jadi dorang Um lebih kepada membeli yang Um benda-benda keperluan Um keperluan mereka jadi kalau yang bejual tu yang macam contoh pakaian apa semua yang orang tidak beli selalu itu salah satu cabaran lah untuk dorang.

Tanggungjawab pegawai-pegawai ini untuk memastikan komuniti tu sentiasa Um apa selamat atau pun sebagai penyampai maklumat atau pun penyampai info berita-berita kepada masyarakat, contohnya kalau macam ketua kampung dia bagi info-info atau pun maklumat ni sama orang kampung jadi orang kampung pun dapat taulah Um apa-apa bantuan ka info-info semasa ka Um begitu.

Um Kalau cerita kanak-kanak tempatan ni Um Upin Ipin lah Upin Ipin ni memang lama sudah ditayangkan Um berkait Um apa ni pasal budak kembar dia banyak bagi Um pelajaranlah dia punya cerita banyak bagi Um pengajaran atau apa-apa sejarah dia ceritakan di situ.

Teknologi yang macam Um dorang boleh buat Um gambar-gambar yang tidak apa tidak baik lah contohnya macam yang tidak berpakaian tidak berbaju begitu Um itu sangat merisaukan lah dorang Um apa ni dorang edit saja gam muka-muka kita lepas tu dorang letak disebar sebarkan Um jadi itu salah satu benda yang merisaukan lah.